Iddaa abendi awohn erazi affa binna ka-akpa wabu asa epuy asa piri kke asa dawi erazi asimma awonbu akwa piri atzok erazi wu a bgumma bipuyir aki erazi abumma bipuyir atzok erazi wa annong ka ekpon ete wott afu bi akima che akpowi bipuyitt azubua annonaa ida okka-kann aben bi akka-a azukbu nnona atzuk-e eyimi aha atzuku maggi awom a haa a chain ahaa atzukbu abo-bo-ee ahaa atzuku akpo aha bipyut ahaha ekpo biphyit anna aha ha ekpo bipuyit anna atzuke erazi ting annona ke ekpon etuzi owowa me aua avu afa sa bhim-oyimma a kwu owonng onnong odayi da ayimnaa ako owong affa wo-ewott ama abua ekpon a’ ekpon onno da obguwami ki okwo oki onnong chamma erazi wa osi eke self atza tewott a abarri achi atte wott abarri a chi ebu- ap ekpon edi ekpon ting edi-dip edi va osa ewett atzuk, erazi ting a bha onnong oban-baak kwe be bipuyit evu da me be owon ewett onnong okkw zubha ochi ida uanni edaa asah akpowi asi poo bipuyit ayim-oyimma ogbu wani made owotto me ava sa adowi erazi odunona saa-sa piri kke edan ke-daakka ranaang pori ke edan. Afa zah ara ohok mimna kwa man ogbe dada bong ahok ghana ara obi ayio obi ayio ayi osuyanno odi ayi odamaaran a aa ayi owomanna-o obgh okko wira obi oo obgh wira-oo kwa mo ora ahok ayi osuyanno odim ose yanno va osi be-yanno ke odi emma ayi mo hok ke ayi ko hamma ada owowar ma do aronng ke bo ohok onno si o badee ayi aronng ke bo wa auok ma made owowa ma onnong attewott akiyi odak se odami-dong ettem dong awowa me bong a abgh oyio ohok onnono si obadda ibinokpaabyi samna ibinok pabyi sawu m-a ayio mando onnong ka wo che machi oham si ayio sa wanng obadda sa annong manda ettem eme edomm-o ma zeu-zeh ma ke wo si ibinokpaabyi osimoo okbua edan zam onnong momma si ewanng obadda kwo onnong man-da ettem edamun ma sima ayi anna si obadda ayi ohok omosi obadda ibinokpaabyi sam ibino kpaabyi de edan sa akonyi adan se annan he biri konni annan momoo macha okok minna kwaam obgh wa mommo obaak odi ayi ko kwa kawa oma ka wanno kno-o oma ting mado ofo da me mama moduro kwa ayi na sa nna affonna ayi nnko ma ko ohohum-o ayi mando-ayi da deen norri ocha ottoku saa <hesitation> obi ayi nnkoma k’ohohm-o obi ayi mando odi eyi saa-a anna za awonbu ocha ottoku madipuyir obi ohokminna obaak mu odo okkuma sa ohok mi okko piri ayi-odi o ayi ike nnum mkpa ayo ikki piri ayo mando ohok minna kwam ibino kpuabyi odu-a ibino kpaa by irra okko ottoku n sa maa. Oyi kko achi azuk ocha ottoku attongu nnane ohok minna m ohok minna nwa o ochi bong anna a wowa me dong a akpe odik bong a naakka bong a akpa wa bong a mukka bong a akpu wa bong a makka mazima saa ettem ekke odam bong anna afa ayi fa ntonna ayi mando odi ooo odamando da sinko k’edan-o erazi ke mado owowa me erazi oham edan cha awoni che idaa awon che adan cha awonche eda owonni che kaden oka-ka era-zi koo abang he ahok danni amma ben bo kam erazi emmi ndop ohok danni abendo erazi kam madin uwoh me erazi kam emma edaak erazi wa ayi-o kam erazi kema edam but kam madi owowha ma ochaottoku fo mo oda erazi aki erazi cho atzoker akinni eduwi cho ma zeh-zeh ma edam-m azinni erazi atzuku abha atzuk endan so aya me bipuyitt bipitt obones o si erazi enni odam-o oda erazi chowa asi cha ahoma akka uiri viri kw muda owowhe me ada vu ada bong a zena erazi ting ebirabu edam-oo bong momo oko edan cha omo wonn ocha ottoku ve dam odam ida awon oche ottoku fa ne odan ma fott su ezanga arronn-orrong bo madin womana eki ottoku n’ cha ocha ottoku fe edam-odam macha erazi me kabi a winbui ebgba ach a gowasi ako dowaa ka wow-me achi ma zezema but ocha ottoku fe noo odan me ocha ottoku ma zaa fe ahowa me mamdo-do mazima fe mang-o mange oo fe si yan- oo but fe ko woo odam obgh wani seff sa naa afonna chi oche ottoku fa wonn oham ohamm a wonni me asa karri fo oyok kwa obong azun arrog owonni chi owuri fe onnong odam-ee.